Amaxa liwat t- tu kawakan tu mati, nalistak o kawawi tu lhalu tsa nami katilistak sino ni para tsa lekgestakg sino que tsa tliwakga liwan, xlipaksa tu anani nak katuwan palhm amalhi kawanikan i mustulut wanikani lokg wilapa liwat untu tsa este tutsa kawakan xala katuwan tsamalhi itu akgatunu ama papa wintu axi la cheama laxux xkilhtamku la chino chincho "este" <hesitation> amalhi i noviembre xkiltamaku lama laxux lama kapunesus na mimpara no tununk papa na lapara no amalhi wanilaki pirixku wanikan "este" <hesitation> xtawakati kiw tu kawakan tsama papa mini kilhtamaku axni takatsi la sekgn, pus uxan kawaw chixa wani kuchina atsa xalak xalak kinkachikinkan kawatiti tsamalhi liwat untu tu lama para chinchi malhi aman papa, chin kawawi chino chincho noviembre pus lama laxux lama kapunesus Olam mimpara no kilhtamaku tanu no max marzo, abril man chankan kawatit chankat para e- t- tsa na sitwayatit usu xa- xa chuchut nawayatit xlipaksa tsama <hesitation> tse xlakata mi- mi tietliw lha u tu lakaskin mimpara no kilhtamaku axni lama na atsa lalhi i tsama a kukalhit i lama lhpua kawakan mim cho mimpara kilhtamaku axni, lantsamalhi wan utawila katiet wanikan tsamalhi xkijit na- natse liwakan n- na- na limixkiyan kawawi militliwakg chon tsamalhi lapara mayak xala katuwan tse naliway, na tsamalhi nipx na naway tsamalhi tu wanikani manta tsamalhi kgoxkgew para xasekgsi kawau nakaway chon tsama nipxi tsa liwakutun axni xa skgataku kawau tse laksitkan nakaktsiliy naliway, o axi para tsax xa azu- xa azucar natawaya pus tsa- tsa chixa kawau xa postre i naway osu para lamalhi ama, xlipaxi kat. Tunu- tunu xa tsamalhi tu anani xtawakat katuwan naway, uxan tsamalhi tun nali- nali latapay kawawi tu tsa nali- nali tatliwakg, lha untu kawawi chino kawaw atsalhi tu tsa kastamak kpustan wintu tsa ja mininian tsa mani nali kgestak i ja tulimakgtayaman sino que tsa mixkiyan tajatat i uxan tun tsama xala katuwan na kaliway pus jatukhalhi lhuwa para tu- tu lakgmakankani sino que luxatse kawau porque tuntsa stakni katiet uxla amalhi tulu malaknukan chintse ekinan na waya laki ja lhuwa tajatat kinki kali tsaman kin tietliwkan u tsama tulu xlitawat pero pus akatunu lha tawakutuni lakamanan ja wakutuni tuntsamalhi kawawi tsa palhm kastakan lhalu tawakutun sino que un tawakutun untu tsa liminkan pero pus lhalu kali makuani untu tsa xalakatuwan tuntsa xa ka tsa ktiet pulhni untsama tu luxlitawat likuntse kawawi na- na- na- na latapay lhatulu katikgalhin lhuwa tajatat